Atsi wo ne me dzeshi le mía gbɔ le fia wa, me dzeshi ɖo ko tsi, medzeshi ʋu tsi, medzeshi mãŋgu tsi, aklikɔ tsi, tek tsi, nua ye mía gbɔ le fia mí yɔna be akashia, mí gba yɔna ɖe be ekaptuse, mí yɔna eɖe le fia mía gbɔ fia be lekpa tsi, mí yɔna eɖe fia be xe tsi, mí yɔna nu be amaku tsi, mí yɔna ɖewo be dada klão, mí yɔna ɖe be klini tsi. Bon nua- enu ya peya tsi, gbabɛ tsi, ŋtsi tsi, <hesitation> nu ya ɖo le mí yɔna be tɔgɔnɔ mí, <hesitation> etsã nyi atsi ƒu ɖe atsi ɖe ke tse na wuli wuli vivi na shigbe ne eɖui amakpa, ne e ya de gali tsi alo e ya ɖu ŋtsi ya, ma gba do sukle emeo, evina shigbe sukle nene. <hesitation> Numɔo le mía gbɔ, yevo nɛ tsi wo le mía gbɔ <hesitation> <noise> De tsi, eya ye nyi atsi ɖe ŋtɔ tutu ye nye ne noƒɔƒo ya ye nye me zãna. me me na soɖabi le me, me de hã le me, me ɖana amidzɛ le me, ŋɖe kpe dzi kpoa me wɔna kpɛlɛbɛ le me, ŋɖekpe le dzi kpoa ele detsi me.